Qiyin vaziyatlarda tez va to'g'ri qaror qabul qilish muhimdir. Men o'z imkoniyatlarimni ko'rsatishdan faxrlanaman. Muammolarni hal qilishda ijobiy yondashuvni saqlashni har doim xohlayman.